أعتقد أن مأبى أحصل لا على هذا ولا على هذا، ترى كل شى يزيد عن حده بينجلب لضه، إى أنا أحب البيزا أحب الأيس كريم، لكن قصة إنه لا تنضب لا ما أعتقد إنى أفضل يكون عندى البيزا الأيس كريم، فى أشياء ثانية أهم وأساسية وضرورية راح أختارها عنهم.